E sìɓaà, e sìɓaà, sèèùm jè siɓaà, è siaŋ wèè fɛ̀ɛ̀ lɛ. È yaà nɛ̀ŋ mùŋ gbìlèìŋ, è siaŋ mùŋ nɔ̀ŋ gbìlà sùà sìɓaà, e sìɓaà yaà nɛ̀ŋ siaŋ wèè fɛ̀ɛ̀ɛ.